من رأيي السلام العالمي الصعب. لان كل دولة تبي تفرض سيطرتها على الثانية. لكن مو مستحيل اذا تخلت الشعوب عن العنصرية وحب السيطرة وفرض السيطرة. ممكن يصير السلام عن طريق نشر